வேலையின்மையை ஏற்படுத்தும் வேலைகளை தானியக்கமாக்குவதற்கான நெறிமுறைகள் சிக்கலானவை மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்டவை. சில முக்கிய பரிசீலனைகளின் முறிவு இங்கே: ஆட்டோமேஷனுக்கான வாதங்கள்: அதிகரித்த செயல்திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறன்: ஆட்டோமேஷன் பல்வேறு துறைகளில் செயல்திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை கணிசமாக அதிகரிக்க முடியும், இது பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நுகர்வோருக்கு குறைந்த செலவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.